हाँ जानवर एक पीढी से दूशरू पीढी तक ज्ञान पहुंचाद् छन लेकिन ऊ सीमित हूंदू। कई प्रजाति छिन जनकी हाथी भालू। जू अपडा बच्चों थै. सिखादां छन शिकार कन अपडी सुरक्षा कन अर सामाजिक व्यवहार बारा मा सिखांदा छन।